Kuu xíko xíau kuu, kuu xíko xíau uni, kuu xíko xíau kuu, kuu xíko xíau i, kuu xíko í, kuu xíko úxi kuu, kuu xíko úxiuni, kuu xíko una, kuu xíko úxi i, kuu xíko úxi uu, kuu xíko íni, kuu xíko uu, kuu xíko xíau, kuu xíko xíau i, kuu xíko xíau uu, kuu xíko xíau uní, uni xíko xíau i, uni xíko xíau.